Koa boaka aminakà edy tsy pare zen̈y anao miloka man̈ano sipôro fôtony zen̈y zio zen̈y raha tokony ten̈a ny i olo io fo zen̈y resy lahatry handeha han̈ano sipôro fa tsy oe izy zen̈y fôrosena amin'ny alalan'ny filokan̈a in̈y biaka izy han̈ano sipôro. Karà zen̈y.